Haiko mandretra randrana de vitako magnano ananzy amin'ny tegnako, amin'ny zanako de mahita olona koà zah magnodidigna anahy ny fampiasana fandrandranana randrana io fa izio manko dez- ilaina zio na de hoe hampitombo asana randran-jaza foana, fampalavana randran-jaza de ilaina fagna- fandrate- fandretana randrana fa sy voatery hoe zesta foana agnanaovagna ananjy.